والله الصراحة أفضل النوم بدري، والصحيان بدري، بس هذا ما يصير، الأ كل يوم أتأخر في النوم واصحى متأخر، حاولت كثير أعدل يومي لإنه أحس إن الصباح فيه بركة، وإنه أفظل وقت للاستيقاظ في الصباح.